<hesitation> Rɨ wɨkucaakpǝ amaa kǝ́ etiepǝ lo otuyǝ we pɨ láa zaŋ wǝǝ, Easier gbii wǝ́ sanyaayǝ ŋ kpii mɨŋ tieyǝ leh yee caakǝ wǝǝ lǝ́ǝ fɨ ɖaŋsieŋrǝ oyupǝ ŋ fɨ sanyaa.